Bone e tidalla kam, to warii, walaa no goɗɗo waɗa, mi daroto mi huwa kuugal laaɓungal e higooɓe. Nyawtu ɓandu maa, gam cemmbiɗa. Ɓeydu ilmu keɓa nasaraaku.